Magnano akognaia sara, gn'akoho mahafantatry e tompony aia koa hum a io da hum iaho sa mieritreritry hoe sy managny firanketampo zany io fa da izay olo manome hany an'azy da izy e tompony da voky izy da matory eo da mipetraky amigneo ah sy ra mahalala e tompony zany gn'akoho io.